Duna aeroplane ajan, duna plane ajan ka omagasit. Mun midang dasida kachua, midang dasida kachua. Agin, hean boina siam launa turin nilawin. E aerostessoha kafa kawonga. Batan ga, batan te omonga, batan te ikaf presa nga, presa wa aerostess ten lokal nga. Anmen zota nga, nga tinge bin kaunti sawa ajan. Chata kin, hei kasitan nilawa, midang sita nia, kasita ajan kapa chutoran aja. Window seat ajan, window seat kata ajan, window seat ajan. Chata kin, ka muna ajan kafa chutoran aja. Hei, midang ho, seat ajan tuna kachua. Akin na, an lokal nga, kata ule, chul duna fa. Agin, kapa ajan nakitu. Akin na, tau kera nga, iloven, chul launa. Te atiang nilaw na turin. Tuna kata wonga, mani chut na tura. Kafa kal doan ani. Atiangin chutawin biak turani.